Buéno̱, rí xkra̱ꞌjá rá mí. Xkra̱ꞌjá e̱thu̱u̱n rí miꞌpho̱ꞌ jún. Rígá xkra̱ꞌjá rí najmaa náa̱ꞌ písú mangaa. Mbá xkra̱ꞌjá rí xú wabaꞌ ríꞌkhui̱, wabaꞌ <hesitation> <hesitation> xkra̱ꞌjóó rá mí, numuu rí mitsaꞌtsaꞌ ja rá, ikhaa jngóó rí ikhaa rí wabaꞌ ejmaa ikhí. Jngáa̱ náá rí khu̱ba̱ꞌ rá, rígá i̱mba̱ xkra̱ꞌjá xú ríꞌkhui̱ mangaa rí ikhí, xú wáa̱ mixkókhú xkra̱ꞌjóó numuu rí khu̱ba̱ꞌ ikhí rá, nandoo nangúxi̱ wénú náska rí ikhí mangaa. Jngáa̱ rígá má i̱mba̱ xkra̱ꞌjá mangaa rí iná ú ñajuunꞌ mangaa mbu̱júúꞌ, a̱ꞌkhui̱ rí nandoo má nagíxi̱ ndo̱o khu̱ba̱ꞌ mangaa. Jngáa̱ rígá i̱mba̱ <hesitation> rígá má rí a̱jua̱nꞌ, jngáa̱ rígá má rí plásti̱ku̱ mangaa rí nutháa̱n rí ga̱ꞌju, nangúxi̱ náska má mangaa, i̱ndóó má náska ingúxi̱ ikhaa mbu̱júúꞌ tsíngúxi̱ ju̱ba̱ꞌ ikhaa. I̱ndóó má náska ú ingúxi̱. Ikhaa ríꞌ ikhaa ríꞌkhui̱ ejmaa rí xka̱ra̱ꞌjá.